me oka me habaru, habaru belu belu jay ko yadate bejengirde amin man nenden me saoram be nona tani me suqla beni bejengirde